Zay ka satria taloha gn'olo sy nahalala hoe ino zany anesthésie zany, la hagnala nify izy tonda hombotany maigny agny, marary amin'izay olo igny very ragny, mora selasela da maty, fa amin'izao zany fa misy efa mivoatry sy sara avao sha de fivoaragny igny zany hahafahagny me mahita zany hoe ha raha mora saboigny avao izy ity sy sandignasagny raha maro.